Bagne le piante fin chë fin ch'a ie d'eva e fin ch'al e pusibil e d'autre coze <hesitation> pìu d'erba e la bütu suta le piante për për tenile ümide e cerciu dë risparmié l'eva il pi pusibil en atendent la piöva